Narekko mabbicarakiq uleng, iyana di Indonesia, dua mi bawang biasa uwangkelinga napuada to matoa e. Iyena engka diaseng uleng bosi ato wettu bosi. Dikkueni biasa paggalung e liweq natajengna nasabaq maeloi mattaneng. Napake to i tau e maddareq. Nasabaq, uwae liweq diperellui. Deq nulle mattaneng tau e nakko deqgaga wae. Na di wettu-wettu uleng bosipi naulle tau e maddareq sibawa maggalung. Narekko uleng- engka to diaseng uleng tikkaq. <hesitation> Iyena dikkue diuleng e ato essosso tikkaq, napake tau e maggalung, nulle to ma napake, naikia parellupi wae pole ri taseq e. Narekko deqgaga, deqna jadi aggalungenna. Nalori tau e napake mangngesso ase. Biasa to indoqku ato indoq-indoq laing e engka di <hesitation> tau Ogiq, napake mangngesso bale. Nasabaq, iyaromi bawang engka dua mussing diaseng e uleng bosi sibawa uleng tikkaq di Indonesia.